Mi mawni nder se'e, se'e ɗe ngalaa ndiyam, ɗe ngalaa hiite, ɗe ngalaa internet, ɗe ngalaa janngirde, ɗe ngalaa ñawtirdu, ɗe ngalaa suudu ndeenayɓe, ndiyam sey caangol, jonngugo sey kaaƴe e leɗɗe.